Jadi sebelum ta <hesitation> tu sapet tu susean tatekan, nean pertanyaan <hesitation> ka'a tamusti mo tou si si <hesitation> ya artinya pasangan hidup ya sa bahasa indonesia artinya si mowale waling kita mae kita ini takumaweng iyo toh, penting kase itu katu itu antapela. Artinya, lakale tu musti metoupe rio ri' la masalah- masalah timbul, wia nondo tumondong, iyo toh. Penting tamata uan si iye sa' o iye saya, jadi <hesitation> ampit kengkei <hesitation> nitun <hesitation> apa, komitmen ya, komiteman ini kan <hesitation> laker se tou ya <hesitation> yang penting lebih <hesitation> ya dewasa, dewasanya lebih ke unsur ketertarikan kan fisik, padahal kaweng ini nia sakumaweng tenghi lebe ke unsur kan psikologis. Iyo toh, psikologis <hesitation> jadi <hesitation> menurut nyaku penting kasa kita <hesitation> selain kita memang par kasani sia, karna sia secara fisik memenuhi sya- <hesitation> keparetan, kemudian sikap pinter, kemudian si <hesitation> maso si apa saja wiyanikita, kemudian maso si wayan tu sesian nitung hasilnya memengaruhi. Jadi, <hesitation> wewean kasinan lebe penting dari <hesitation> artinya wa wa Mantari sumusi eni sia, si mangarti mo sapa wi <hesitation> wianu taketani tun- nitun <hesitation> sesuatu yang <hesitation> apa, menurut nyaku penting kita mete'uan sie si metou nyaku, nyaku metou ni sian nitum ponggasa', kah nitun <hesitation> mamoali ya artinya <hesitation> sa kita metou wanou, kita re' no la masalah mangko pa mangko, pe- penayu ndayu re netou atau nya penayu re rentou atau sia penayu ne renetou ya siri sirika ini <hesitation> se walina tuanamong